والله أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، أستمتع بالموسيقى العمانية التقليدية، وكمان أحب أسمع الموسيقى الحديثة مثل البوب والهيب هوب، وكل نوع يعطيني إحساس مختلف، وفي أوقات أحب أسمع أغاني هادية عشان أسترخي، وفي أوقات أحتاج إيقاع سريع عشان أحس <hesitation> بالحماس الموسيقى جزء من حياتي وكل نوع يعكس مزاجي في اللحظة.